Pisa gadaɗo ron, gadaɗo kare ,wala wojinede rawinede. Ɗun woni ko tawetee neɗɗo ana waawi sifaade sifa banngal pissaa kaa. Sabi ɗi <hesitation> sifaaji tan njiymi, ñaami du e ɓentaade, banngal pijja.